﻿So nahabwekyo ebicweeka ebi ngenziremu <hesitation> obwiire butakahikire bwahara, nkaba ntakatandikire gunu omwaaka kwiija hanu ha nanka haisomero, nkagenda mumabeere ganyina omwiiru, mukicweeka kya Tooro Fort Portal city, amabeere ga nyina omwiiru twarola amabeere ago engeri gaisana n'enyanja lake saaka